Hamma wi, ñe ndi nyaat ingi je ɓuu mo ndaani. Bari ndi nrege a fii <hesitation> turwasor di maten gomusa, ingi too mo han súba ingetta ɓuu de. Bari ndi nriŋ mo hammu hammuyi inɓuuyi hee.